الرياضي يحتاج انضباط جسدي وروح تنافس قوية، ويكون قدوة في الصحة والنشاط. الموسيقار يلمس قلوب الناس بإبداعه، ينقل مشاعر وأفكار عبر الموسيقى. أنا أميل للموسيقى، لأنني أحب التعبير الفني وأشوف إنه له تأثير عميق في الناس، ويعطي الإنسان فرصة يبدع ويتواصل بطريقته الخاصة.